Ny fomba fiasan’ny télé zaigny ih, <hesitation> izy eh fô olo tsy agnatiny akào, nefa <hesitation> mibôka ake sarin’ny olo regny mihetsiky. I rahà atôn’olo akàgny zaigny i, to nde mibôka amy télé ke mande ke. Sady manjary zahàvagna filma izy. Manjary zahàna clip regny eh, dessin nime koà manjary zahàna amy vidéo. Maro be karahan’ télé-raha manjary zahàgna amy télé.